अगर मेरा घर म मैं छो और मेरा पास पांच मिनट छन त मैं जल्दी म एक साधारण और स्वादिष्ट भोजन तैयार कल्लू। ते का खातिर जु छ मैं मैगी बनाउल मैगी जु छ पांच मिनट म तैयार व्हाई जांदी। मैगी का खातिर मैं एक पन म प्याज टमाटर काटी के मैगी के साथ म मिलाई दयालु। ते का बाद प्याज टमाटर कु तड़का लगाए के पांच मिनट तक पकन डायलू यू जल्दी म तैयार व्हाई जां दु।